Bikkol lekkol wuro ɓuri ceede e lumo e dow ko zaman, daman non haani ngam remoɓe wuro keɓa ceede toy ɓe ala remuki, ngam to ɓe ali min nanaata belɗum.